احسن لعبة نشتي نلعبها مع صحابي هي لعبة الدومينو. وهي لعبة <hesitation> فيها الكثير من المشاحنات، الكثير من <hesitation> الزقا، والعياط، وفيها ثاني الكثير من المرح. ويمكنك ايضا تلعبها مع اربعة اصدقاء، لذا <hesitation> إذا كان مجموعة كبيرة من الأصدقاء ما يعودوش يستناو الت-دور تاعهم.